A nyiun, nyo nating nasnas iny rou a nyiun <hesitation> nai sagoing rora na nyiun, koman a nyiun, ra te naa mee, ra te teteis ya, teis ror ya, teteis fakap ror ya, ana ra te bore ya, ra te kus ya. Kus fakap rora na nyiun. ana ra te tsue iny a aurom ra te pots ya, ra te nasnas iny ya. A nyiu nasnas ror ya tan sewan, nating kat ror yan sewan. Kat ror a sairama ra te tsui iny ya tan koiny koiny. Kat ror a sairama te kat yan kumar. Kat ror sairama ra te kat kainy ya na suun kainy suun. So a nyiun kaminon viir sanaan iny nasnas ya. An viir sanaan ra nating kat ror ya na fo nasnas tsura. Tan kat ya na suun, ra nasnas ror ya ge ra pots ror ya, ra te fagoros ya. Mes nainy ra te kasuun nyiun fatobing ana ra te <hesitation> pots fagonoiny bus ya ma kat ya na suun. Suun iny suun puan tana puan na mes ai nana isen na sanaan nating kat ror tana nyiun. Mesa sanaan nan kat nyiun a sairama ra kat ror ya ra te rak yan koiny koiny, ra famaas ror a sairama. Pots ro a sairama, kus ror a nyiun ra te pot a sairama, ra te fakei ya tan guaf, ai te ai te mas tan guaf. Binun tsun ra kat ror ya ra kopis ror a sairama tan guaf onot non ai mas non. Ana ra te akats ya, ra te rak bus yan koiny te komainy ainy rora. Mes a ka ra nating nom ror ya ra te kat ya na nyiun, ra pots ron ya pero, ra kus ror a nyiun ra te pots ya, ra te fa guri, a aurom, a tsuma, a sairama tan guaf, an sairam yan te gonon nan ra te fau ero ge fau ror a jian ge fau ror a saa te komainy nasnas tana sairama ana ra te fau pero ge fau ror a jian ge fau ror a saa te komainy nasnas rora tana sairama ana ra te nasnas ya. So nainy nasnas fakap ro ya ra te ainy ya ra te sarei ror a sairama na saviits, sewan <hesitation> nan ya rof ovei nainy te ainy rora ya. A nyiun kaminon sanaan kinai iny nasnas. Mesapan nom ror a nyiun ri te kus ya ri te us ya na pua rari ri te nai sisiuf namaan ai te kat a pua rari ai te kanaf. Mes nainy vavainy nom ro a nom ri te kus ri te nom nau iny in ratsu ri te kat ya na fo nau iny sisiuf. Kainy kat a pua rari ri te kovio me ge vurots miro. <hesitation> nyiun kaminon a buiny binun ovei nan ya. So ra ma papara, ra kamiror nyiun kinai te tana ratsu tsura. Ana nyiun tinan ra gima foiny oiny ya. ra nai nom tsuiny ror yaratsu, ra te naa mee, ra te kat ya na fo ka te komainy nasnas rora. Nyiun kaminon, nyiun kan, ra kus ror ya, ra te faporak ya tana nuaf <noise> kainy um kusi, kusi komainy <noise> kusi komainy ainy miro kots varora, ge na pan te kusi fiisok non. Ra um varori tana tsuma, nan na nyiun ana ri te bus, ge ri mata kio osing varora ana ri te nun nun naa. Nyiun kaminon saanan fiisok ainy, nating kat rora ya na saa te komainy kat rora. Nainy te komainy <hesitation> rama sisiuf kan, kus babainy rora ra te us ya na pua rara ra, te nainy sisiuf naaman. Ayei, na isen na sanaan. So kovio, nainy komainy fiisok ror nyiun, tana sa arin kovio nating kat faarof ror a pua rari, ana nyiun tiya nan, nating kat varori ana ri te kanaf me. Suun tinan te nasnas kan rora, nating kat varora, ra te kanaf me. So a nyiun kaa na katsian fiisok <noise> nating faruak non a rof tsura.